If I have any opportunity right now to travel in ley world to any country of my choice ley first country I will travel to, dah america, you'n go to america you nobody, when you'n go america yor life nah complete yeah you live all yor life in liberia you nah go to america you nothing you peanut dust you dirt- you dirtbag, yeah so if I geh opportunity dah ley reason why I playing dv every time to travel in ley world right now I like to go to america the first thing when I geh to america wetin I want do, I want go straight to school because I want get educated at ley end of the day I want come back to help my country when I come ahn want be president ooo when I come I want go straight into agriculture area I want plant food I want for liberia to be able to export to send food to other countries when I geh ley opportunity to leave liberia nah nah to make it go to america, the land of opportunity ley first thing when I geh there I going straight to agriculture college I learn my agriculture Things dem how <hesitation> what you will do what soil you will plant on what fertilizer you will use how you will get contact you make all of those different different contact when I come back nah I organize my boys we geh in ley bush we start brushing if possible I bring some machine dem we work together to make liberia great again. So, I will like to go to the land that got many many opportunities and it's nowhere else, but the united states of america.